Hɨchi gi huɗanə gɨra ho'on. A hɨna tətə, hɨna ɗɨkan, hɨna horə, hwongən hɨbo dɨ manzəhə, hɨbo dɨ nggɨla'o, hɨna hɨbo dɨ bwabwangə, hɨchi ka zɨɗiikɨn. Huɗgɨnə ho'o, huɗgɨnə ka tsa'akinchi, mannə tsu nɨkin ka zɨɗiikɨn ka lənə ka gə lənən dɨkin. Hɨkin tɨkin gɨ nda gbaya ma nəə. Hɨchi gi huɗanə ho'on. Hɨn kam huɗgɨnə ho'on kuma hɨchi ka mbonəkɨn, hɨcha mbohə gbəkgbək, hɨcha mbohə mɨəfəng, ndɨɗa ho'o maa achi mɨ rə lekəri tsappən, hɨcha mbwahanuu fwaɗfwaɗ. Hɨchi gi huɗanə ho'o. Ɗekən tsu ma gi huɗɨɨn ganə, ganuu gɨchi sən hwalhwal mannə bo, gəgɨyə sən kaa, a sɨkə fəzə hiɗə mbagɨcha kalakɨn kurə in nde gbək, mɨɗfəng hɨcha kwakwalyadɨ. Hɨcha, ujiujin nə tsu hɨcha gɨrə, i tə'ə kalyakin nə maa sai hiya nahan a sɨkə legɨɗi nyiu hiya nahan hɨnyi ka kakarin, hɨnya kala kurə'in. Hɨnya mɨnə fuɗɗə ujin. Hɨn kam huɗgɨnə ɗəkin. Lwongən nə bo nɨn gnɨng. Ngga liwongən banda mɨ dzɨkə ngga. Hɨchi gi zɨdiigachi.